<noise> Mi yiɗi maliya bura kode kode feewii min bo mi ɗo woola amma to mi ɗo maliya mi nastan kambo-kambuje, mi nangan liddi, mi siiwtan haa nder kumbuje may amma to koode on mi futay. To mi yan ɗo koode mi sooman, to boode ko yiye cuufi am bo ko waadata? Gaskiya mi futay.